अपड खांणू मा नमक मात्रा कम कनैले हम जू प्रोसेड और फैट फूड होंदू वेथे कम कै सकदा। य वेथे इस्तेमाल नी कन। वेकी जगह हम सेंधा नमक जू लूणो प्राकृतिक श्रोत च उ इस्तेमाल कौर सकदा। खाण मा जडी बूटीयां जनई मसाला हल्दी धनिया या अदरक कू इस्तेमाल कै सकदा ।